A tufan ponteeji e nokku ɗo ɗun ɓiletee ɗoo. Tawee aɗe jogii tabuloo oo du ko ɓiltoo e muuɗun koo ndeen ka ɓilaa faa tekka. Walla minen mbiyata <hesitation> cinndaa.